<hesitation> Zava-dehibe tokony fantarina momba olona raika a alohany anambadiavana ananjy a de mila fantanao longany toetrany a, mila fantanao farim-piaignana ananjy a, mila fantanao hoe karakory fianakaviagnany hoe <hesitation> hoe olona mikorana sa miavo sa karakory de mila fantarinao asany.